إذا كنت في مكان ما حصل مشيت ليو قبل كده حاسأل أكيد من الاتجاهات يعني إنه حسب المكان اللي إحنا فيه ده وين حتكون أقرب محطة بوليس هنا أعتقد إنه كل الناس بيعرفوا البوليس يعني